Asiako rano ilay lapoaly misy zavatra miraikitra be ary averiko ataingina eo ambony afo. Ampangotrahiko miaraka amin'ny ranon-tsavony, ary rehefa mangotraka de kikisako amin'ny fikosehana vilany. De sasaina rehefa avy eo de afaka ho azy iny.